شو انت كاش تشري كرهبا, وإلا فيسبا مستعملا, أول حاجا معليك إنك بالحق تقلبها للحد الأقصى, وتجيب ماذا بيك عبد يكون <hesitation> عارف في المجال هذايا, تشوفها قديش ماشيا, قديه تستهلك <hesitation> وقود, مازوت ولا جاز ولا بنزين, تشوف العجلا متاعها, تشوف الموتور متاعها, كيفاش خادم, إذا هادوما أهم حاجات.